paranti solar ni ko solar panel beh viyata beh turanci beh do ve'ita ghel hado kwano hado saare amma fami maghel ni ghel do hosa haske nange sai ghel chanja haske nange mai yaha warta yite lantarki sai yaha hubba ha der sudu a naftira den do hosa energy jeh nange ha bandu maghel sai ghel do wailata dhum yahugo yite lantarki